كان في ليلة كان كان هناك موسيقار، وهذا رجل سمع لحن غامض، و هذا اللحن كان جاي من الغابة، فهو بصراحة كان كان يبغى يروح، فهو راح وبس، يعني ظل كده يمشي ورا الصوت لين وجد بنت صغيرة، وكانت ما شاء الله عليها جدًا رائعة، وكانت تغني وما أدري إيش، هو تعلم هذا اللحن منها.